Jammaan, hoore ñaawo, ndiyam njaaɓii ngam fitina, kanko waɗi ɗiɗi, ɓaalii ndi wayi. Laawol moƴƴi, jooni ñaawo mawni, ndiyam gasa, laɓɓi. Subaka, ɓeen leydiɓe waɗi seŋi ɗoo ñaawo ɗum, waɗi laawol mawɗo.